Ski kwargurikwargha a vjarghuwa vjarha ngadur pghadam makarndava aiwi da ilmi ilmida mbaldute ka vjarha juda makarnda ghigh ali gdass na kwarguri kwara kunikcha vjire ah davjirva ghughsana gole amma nga vjarha dghaida makarnda vazna wizki wizki wani ilmiksada mbaldune nich ilme ada giə lwa mak bayaghsira zdadagh sira sida gat kfinkwag haɗda həa aya zgiə batbata ba makaranta zai tafiba ai wiskida nganjum makarndava wiskida mbalduna ai ilmi mbaldu mak wud ilimi kadida makarnda da mbluwa ai ngan chkanava ai ghigha naivahagh da vjir gole aya ai zaghkaga vjarghu vjarghusan kna aya vjirsta pghatadam makarnda ngat pghadan makardava zankna ngaskida mbalduta ftava ingwar zamanch iyalwa a zamanna kannava dghikadan makarndava wiskida mblakuwa wi nikch ilimi skada mbalduka ngakan makarndava ai nguəhaj skida huəe akihava aya to aya ka naghcha nambaldo ilmi knu to aya gamniti zaitimikuso kuma njkinsani vahatama aya ngagwal ayto ngat juwan makarndava ai kaəwiskada manta thrachwe eh daju manwite thrachwi skada juwatada mana nga makarndava vjarha sihsihva makarnda aito nim makarnda kada mbaldo ilme chachamda nglu huəi chana aya ngan chkiniva wiskida mbaltu kna nachske to vjarha da makarndava giəa mak bayagsir Tamnkwa mak dadaghsir sanan nkwa ai wani ilmi da mbaldun kna ai jum makarnda wuda kadiwud mbaldo ilme aka dghida makarndava kna atu nəako wazkfe aito wiski da mblufte aya dghikadan makarnda kna ilme da mbaldu mblaka ilmi to dathga ka kuəchka to damanka skina da manka da skwaka mota chka to a dakwakka waəvada dadnagha kujijnagha damakda jijnagha a usa ay əusa gasi a mbalduka mota ai ai ambalduka ghaya to gasi sine dalilin usa tahuilka tama, dahuilka tama njkanisani vyachan zigha ai ngha skida mankava da mblako chvidik mota, mblako ftwi ghya damblakuftwi ghaya da mblako fwi mota ai sirsani kwar wuda parma pgha vjarhada makarnda nga makarnda vazne ngaskida bla vjarhak mbaldova atu gasi thrachwi skada mante ngan makarndava ilmi makarnda ilmi aito ainna vjarthwa baghma ptha vjarhadam makarnda sosai amma giəagur mawaini gur vjarha nchkane batbata kada juda chakgalte kadajuda chake mɗukte aya wiskada makka mbla chaku vjarha a məuka kwayalnka dahuilha makaka blak ndai naya, da da waikawayana anda thavka thva aingan gwayalka vjarhavva makanzan vjarha kna da ndaindai vaka kada gamva hankali chana kada bazil bazha a akila kadikaghda kwarari kwara wika kwaraghikwarka zne aya njkini vaha ko gura chacham guranna vjarha na da nga vjarhan makarnda vazne ngaskida Karatu gule manta karatuwa to nga karatuva to ngaskida mbaldo datchan va ayan nchkanava giəa vama ai wida kwar guri skiksi nganda chga malha sanva ai wirda kwar wirda kwara vjarha kannada sil gule ngatmak chama skiski a laə kwarva a ga gatga parəga wud zgaga hungankwa a ninkwa aya mdach milnanankwa ai makda kaɗi mak karfi njkanacha iyalwa thangi marla a kwara vjarthuwa mamangurne mamangurne mamangurne ngagamva ai ninkwa ske aumda kwarikwar kanna zəa giraf chana zəach giəa nchkani kwar ghandach milnan vama makda kaəe juda kaəgha kda thavgha haəa makda manwe aya nata magwma magw ghar chgura paghama pgha vjarhada makarnda to kadida daidaya amma ngagur pgham vjarhan makarndava nga skida mbluva to kada gwai chkani vjarha chgur harkda mchich gura kəanguwa to nguətru mbəuka nguətru gala aya galkda mandawe kəita akaəri vjir chka ai wida kaəda mbagda mbagka ka gəasda ghəasaka aya kədiri vjirchka kada mbagda mbaga ghəasda ghəasaka aya njkansana ski pghawud vjarhada makarnda vama aya wiskida mblukda kadihankali hnaiva nga vjarhan makarndava ngaiva nga vyava ghigh ali gdass na kwarguri kwarna argurni ara ngagh argurni arlaə skina aughigh kwar nəa ngagh argurni ar kirkirva ngwatak vjir ghunikna zaə chkinikna gasi. Aya aya <hesitation> am sokoto vana aya ada manimanna anda mbaldova kihana aminvana am sokoto vana aya na ghuya. a pghigur vjarha batbata makarndava kihava to aiwida ampanifte kanachski kna mangur kna vyaha nga vya mur zaghvana nəa ai nikche hiəa hiəada mbalduwud dole inchk murmura həak zuddghida mbakna ambaldowud ilmi nchkane, həakzud dghidamba ambaldo wud ilmi ai ngakam makarndava ai wiskida mblakuwa eh wikidamblakuwa damblakuwe eh wusa kadamanwe e e ussa nahana wargharm wusa kna icha dghiwudda wusa ainam manil mbaldumbla kna ambag kna dvalna sankna az azna zghar ywe azna kiha ai makr ai makarnda sine aa. Maikyau kuma sirne kwargurikwargha vjarghuwa to agurbam vjarham makarndava nga zna nga vya kirkire nga vyava giəa njkne chavjarhava tunda naigurda vjarha nakəil vjirchan gole to wud pyarduva nanaida vjirkana kanmane a zəachan ke laəa ka pghampgha vjarhachan makarnda chane kukihane daka hiɗafhiəa ngadaman skina kuəangilzəava daman sikna zda aya njkine vaha aya na kagure wainik pghi vjarha chkani kpghi sandaiya chkane kagataga kwasi tagte ana fta fada nchkane batbate fte ulmapa kagatgata gatgata gatgata Aya nga kuə-kuə chkava da skwadwika kwasi gatgatka tagwiske a anisgawir nisgawir taga ai wisirda gatgatka kwasai gole nga kuə-kuə maksirva juchakda galvanne gatgatna daraju kaə julwa njkansanva nahcha vyachan maksire aya nga kuəchagva dawiska da gatgatka aito ndauchgurta vjarghuwa gorankwada chachamau inau dawida kwarguri kwarghigh gole dakwarwigh gole to jichagh mahgurimah laəsira kuəag jichag mahguri maha kudaəag aya ghigh ali gdass vahanna kwargurikwarna wina ngaskina argurni ar ghighva de yahaghghart gole kada ar ara zgurcha kwarka kazazste dgina kapasghigh ga mbarchan dghin dghina nache laəa makthigh mbarchgur kuəa njkensen vama to gurankwada chachama a avjarhuaw paghma pgha vjarhada makarnda kawai niske kwarghigh vama sikida kwargurikwar ghigh knato gurankwada chachamanni